Ishga qayt- ishga ketayotganda emas qaytayotganda musiqa eshitishni yaxshi ko'raman. Chunki ketayotganda xayolim <hesitation> tarqoq bo'ladi. Uni qilishim kerak, buni qilishim kerak degan xayolda yuraman. <hesitation> Allaqachon ishimni tugatib qaytayotganda esa biroz yengillashaman va miyam dam olishi uchun musiqa eshitaman.